Úi ran núng insek kan tíhi xun. Íi tamta kíchú án komunikéin tadi kaxé tsyang ló masé. Án sram nasá eme eme tíhi kaxé ta. Íi en tín án íi <hesitation> khao tepo zána te. Án <hesitation> sram áng ák. Íi án sram ríhi íi án tsúipo kaxé lau ta chun. Íi án rung ian lak tíhi chun. Tain tín áhí kamilian tepo. Íi án surrounding sasió ten án rung ian lak ta tín. Íi inbeak nga án mang íi insek dang nen pona án íi komunikéi dan áni inga xáyá tsyuan. Íi chemical íi unrelease vei títa ian tak sá tung engi glientrúk tung tímia lau maunga. Tébe hí engi atá híni zunang zongar sikrit tenuma lau maunga. Ten tíng tsyuan híi insek dang laká íi nen dan tíni. Íi engi tíká téi ánghá án óm téi ian. Íi áhí <hesitation> machine ina tilkan sikrit ang dau ian. Án nipo ian án sikrit vei títa. Áni atsám tsútsú íi engi signal inbeak nga lang tén án maunga.